Andeha <hesitation> a Fransa izan̈y zah herinandra raiky. <hesitation> Raha andesiko an̈aty valizy nakà aloha tsy maintsy <hesitation> karity, mila permy, mila rô <hesitation> mila ndrô pasipaoro ilain̈y an̈y zah. Taratasy jiàby ilain̈a an̈y avô raha io ma? Lamba mety sikinina karàkôry ma andra an̈y de arakaràka n'in̈y.